<noise> dziꞌk nak lac̲h̲ xgená lac̲h̲ xki ixobná lac̲h̲ labader idzibná nis lëd knu tsu, kuna be ganeꞌc̲h̲ diafab <noise> kuná lac̲h̲ después dzekna lëꞌná xguga bixtil lac̲h̲, lox <hesitation> xc̲h̲aꞌ ic̲h̲ë nis guꞌn xdëꞌ lac̲h̲ dzekna lox lëꞌ lac̲h̲ xkingaꞌ lo duꞌ lëꞌ lac̲h̲ xbidz, ber xkasa xgená lac̲h̲. <noise>